Pos ná, seguimus col enterrogatoriu… Ave, pos una camiseta, un pantalón, unas calçonas, la camisa, el vestíu, la halda, la çamarra, el chambergu, el chalecu, el tragi, la corvata, el niqui, el pijama, los calcetinis, la múa, la jubona, el monu,...